باش نتأكد إذا كنت نعيش في محاكاة للواقع نجم نلاحظ بعض الحاجات الغريبه لتصير و معندهاش تفسير منطقي <hesitation> مثلا لوكان نشوف احداث و لا تفاصيل متكرا بشكل غريب أو إذا حسيت بشي مش طبيعي من حولي، لكن في الحقيقه مفماش دليل قاطع يثبت إذا كنا نعيشو في محاكاة و لا لاء، الفكره هذي هي موضوع فلسفي في الحقيقه.